Kaira ra ira i wekan, apalai me kita rei a wanu tana re ria a waluk tatagi lau a tasik a kai ra nai mo, ta tagi rei esi o kai ra lebi wekan a waluk. kaira ira wekan kai a ine datauk a rapat rapat lau wanura wida waluk rei esi re nai a wekan tuku. ni jenis jenis si waluk wekan tuku waluk. alea ku kuk ni jenis jenis si. <hesitation> ni kaira ra ira kai nar ra, a kai a farai ra, kai kuwakas a, kai langari ra, kai a talis a, kai niu ra, kai a beban a, kai bala ra, ayai ra, angar ra, umak a, kai a akat a, Tura kai duran a, kai timungun a, kai a lumun na, kai sisan na, kai adin a, kai farotas a, kai samal a, kai a warada a waluk, kai emal a, kai witaur a, kai ritu ra, kai a cina ra, e kai a bat a, kai kuini ra, kai a gam a, kai a sukun a, kai modar a, kai damur a, kai a gilimudan a, kai a subaran a, kai duan a, a kai fur a, kai fur metan a, kai a muda ra, kai waugus a, kai a butak butak a, kai kuwara ra, kai tawerak a, kai mau ra, kai a sekas a, kai mataulur a, kai mutu ra, A kai kofi ra, kai tombi ra, kai a lerang a, kai a lagan a, kai meran a, e kai a kuran a.